<noise> Gelatina, pandijau, helado se amae jokua ipuereta ñavae oipota rupi esa jeengatuko yamboe <noise> tako <hesitation> ndiringoreta jare karai reta jou esa yandeipi reta jokua re okuakua. <noise>